Tii-äi maq kah, kuimuudu <hesitation> känguru, kängruidõ nuuq sääntseq pikäq jalaq, noh, nä saavaq ärq juuskõq vaindlaisi käest. Ei tiiäq, kiä näil nuuq vaindlasõq ummaq, a näütüses nuuq dingopiniq, näide käest saavaq ärq juuskõq ja näidega lüvväq kah, ma arva.